<hesitation> hewan ma- ma ncaru ditadi sia doho loa direce mori sama, tupa tupa sepoda kain ma paling loa, loare <hesitation> loa direce mori sama, labo, loa- loa siadoho <hesitation> secara hanuna na loa ka aka dou <laughs> bune wara ke bote, bote ka wancu ku caruna, hido deka lokonde na ka deni wekik aka dou sia dohoke na loa batu, na loa batu ruku rawi dou. Pala wau dekam mbocunde boteka <noise> ya uda na cuek aka douni. Pala wara hampir sara'a dou bade <hesitation> hewan ma- ma loare kri'i beo. Beo- beo- beo <hesitation> sia na loa nuntu batu aur nuntu ba dou. Wunga toire wara tetanga, wara dou kompe uma mantau, wara deka dou malanda, ya es, batu ba siaka ya es nggahina <hesitation> terus wara wali. Ma loare, samparempa, saparempaka wancuku loan sepodan wancuku tupana <hesitation> kamidi weki waura bone watu made waura, waura bune made ta pojok ta pojok pojok hanure kompe ilo dohore. Pala ma deni deka ba karoku, ma deni deka langsung kak kupan ngahan sia, nah ngau siare. Terus, cou ma tupa wali, jara, bau nggahiku jara, jaraka wara deka mai ne'e mai berita berita wati caru dimorikare, roci roci mbeina kode jaraka, de bune ama ngadi ne'e pa mai epu siadohoka langsung ngangoka jaraka. Nah, ngango na eli na- na- na- na mbeiku ta beiku tanda aka ndaike <hesitation> au- au ncau mandadi ta tandona. Terus wara wali matupare, sepodakaina wara sabua wali, jara, keledai, keledaire sama bune jarani ede samapa tapi <hesitation> siaka. Bersahabat <hesitation> naloa mpa'a sama loba, roci roci roci anun roci denina na loa mpa'a sama labo ba dou. Janga, janga siaka na rodu ndai ama subu deka, ne'era ama subu ka koko sia, koko, waude bebana kaletena. Nah ede samap bune bune ndai, kau tu'u dim sambea subu, ngahi janga. Kri'i, kri'i sidi aika waur eli eli, waura eli, waura ngemo rero eli kompe uma aka fu'u haju fu'u cumpu kaina ndai ndadi bola rau <hesitation> samap kari'i ka rodu na ndaini ede, janga roduna ndai rau. janga, kri'i, jara, bote nuntusi <hesitation> tupa tupa menap siadohon na loa mbei, mbei tanda aka ndai au ncau mandadi tatando ndai ba daloa badeba ndaike di manusia kain.